احب اختار مؤونة لا تنضب من البيتزا لانها تعتبر وجبة كاملة وتتيح لي تنوع النكهات والبهارات ومكونات فيها بعد-بعدين اقدر اتناولها في اي وقت سواء غدا او عشاء بينما الايس كريم حلو لكن تظل ما.